pⴰⵔ ⴻ ⴷⴰⵡⵉⵙ ⴱⵀⴰⴰⵏⵉ ⵡⵉⵉ ⵀooⵙ ⵏⵢⴻ ⴳⴰvⵏⴰ ⵀⵉⵉ ⵏⴰⵏ ⵡⴰⵔⴰⵏ ⵀⵉⵉ ⴳⵔⴰⵣⴻⵉⵏ. ⵏⴰ ⵢⴰⵡⴰⵏ ⵏⵡⴰⵔⵡⴰⴰⵏ. ⵡⴰⵏ ⴻ ⴷⴷⴼⵍⴰ ⵜⵉⴼⵍⴰ ⴷⵀⴰ. ⵜⴼⵍⴰ ⵜⵍⴰⵏ ⵡⴰⵔⵉ ⵀooⵙ ⵏⵢⴻ. ⵏⴰ ⵢⴰⵡⴳⴰⴷⵔo. ⴳⴰⴷⴷoⴳⴷⴻ ⵜo ⴻⵙⵜ. ⵏⴰ ⵢⴰⵡⴳⴰⴷⵔo. ⵜⴰⵜo ⴻⵙⵜ.